Pues este lo tiem nisyechi, a lo abril, lo may, lo jun, lo jul, naꞌ wen gutiemp bil gok guel wen bzaa, xob este loguitə no lo este ranaꞌ nocosech tem gatewingə awebig zalangueꞌ, este chini gril tiempo galnal lo octubre, noviembre, diciembre, iner, lo fabrer, yigaanaldaa dote pues degaldaa tekeriu brabuen to nis gaa jempl to nis limuaən, to nis narax, to nis arroz, deygueglon lo tiempo galdnalgdan, dotiemp nal gan chiguewen fue siapə, jeweꞌn este zihbeꞌe zigarbuenp to lliꞌ chigaꞌa buentoniꞌ token kwanyishꞌ dorabaneꞌ to leokalipt, kecheo wa kanel, lonche trointa yaax lonche gakto <hesitation> teguebuin, orale chitini chalon chitiliya yibuen ragꞌ chiguichub lbuenzaa za zabichin chalogui chikabuingay lagꞌlbegteg lagꞌ lyi agakaldwaggə rud yerued taparragachu deguizildegueyeꞌ.